Tuwi' comunicatzäjkyajpa entre täwäta'p, cuando cuando wojpa tumä tu'myajpa mas y cuando nä ku'tyajtyo'u tambien wojyajpa ke nä syunu nä' o nä syunu ane ja'ku ju'tu y cuando wojyajpa tu'myajpa mas tu'myjapa janu'sy tuwi y ma myajkyaje algun tiyä tiyä nä myajkyaju.